<hesitation> Ohatry zashy nandeha toeragny koa za sha mpitety tagny vahiny zashy iaho da very iahy zashy amin'io tagnà io, ny fomba ahitako e lalako zashy da mananton'olo marigny an'io tagnà io eka iaho ka, mananton'olo amignao za sha da meizaka miresaka amin-dreo ah, <hesitation> koa izao rô eh nahazo anahy ty nisy- nagnano nisidika an'ity tagnà ty ah ki sia iahy ty sy hitako lala homba, mba afaka ambara nareo rô e lala mibôaka am'ity tagnà ity, izay zashy nagnit- naniko aminazy eh, miresaka amin-dreo ah satria iaho vahiny sy raha <hesitation> mipetraka amign'ny ao, sy midoboka amign'ny ao, sy raha amin'ny ao misy gne havako, tagny mbola sy nandehanako, da indreo tompon-tagnà ny ma- mahita e lala homba amiza.